ايه حيواني المفضل وبحبه ليه؟ أنا بحب القطط جدا جدا جدا يعني ومش متأكده اوي انا بحبهم ليه بس يمكن عشان هما بيحبوا الدلع بزياده وبيحبوا اوي يعبروا عن لغة الحب بتاعتهم <hesitation> بالتلامس وانا بحب جدا كدا كل شويه بقي احسس عليها وهي تيجي بقي تقعد جنبي وتلحس فيا والحاجات دي وفأنا بحب كدا أوي وهي كمان لطيفه ومش بتمنع دخول الملايكه زي الكلاب مثلا فبحبها جدا